Ël lait 'd soia e d'aven-a l'e pa 'd lait, a sun 'd bevande chë le persun-e a fan cun cueste piante me ma l'e pa 'd lait